Nyabo jaji se hera ma kene ge ngom kare jaga sou ena pake ake sahu se so pesa tora toma nyabo anggena bato, rai ge sodia tagena ma, suru ua bato ge ne maha yuku tomoi ma.